Arakaraka anahy manokana longany, arakaraka olona koa e, misy zao a, <hesitation> madio izy, sy mizaka rasy, nefa izy sy mino An'andremanitra, de de misy ndraiky koa anefa, fanoitra amzeny, misy mivavaka be, sy ny tariny, nefany a ambadika arÿ mamely toaka a mifoka sigara a.